Ng je upu, o ma eyi, ng je otukpo-icho, ng je ododo-ajẹ, ng je amla. Ooyẹ num ge yẹ liya kpẹẹm bọọ a, ekohi achẹ ohi, ikwu le nmo che uwa, nẹ ami mla uwa piya tọha ipu aupu, mla otukpo-icho mla ododo-ajẹ a. Achẹ ohi, e gaa lẹ, ami mla uwa ba ipọlẹ eekponu liya, e le dum, ng gen yọ. Ng gen yọ i ta uwa abọ ge ya odre. Achẹ ohi, ọnya ohi, ẹga ohi, ipu aamla, ododo-ajẹ, emichi a, ohi ọyi-ooma, ohi ọyi-oohiye, ekohi ọyi-oobi wa ẹchẹ. Ohi alọ gen yọ i ya umitim bọọ. mẹmla ẹku ipọlẹ ku ubenuwee ama. Ẹga aflẹyi num nyọ, ipu ẹchẹ nya, num gbọọ noo wẹ ubenuwee gẹn ma, ng nyọ enugwu aflẹyi. Enugwu esike. Ọyi ku ọlẹ um ma ọyi, anu num ga abọọ a. Eko num ga uzariya a, ng nyọ ẹga ọyinẹm. Eko num keg a ukanu a, kọizim kum ee, bi yum nyọ a. O ka amiyọ gaa bi ọyi lẹ anọọ. Eko num ken yọ usokoto a, eko ọma, ọyinẹ umama kum, iye i lọfu lọọn, e lọọ kwu inẹchi. Nẹ umama kum dum ka ọọ, ami oonyọ. Ami oonyọ gaa ma ọọ ibẹchi lẹ anọọ. Anu num nyọ a. Anu nẹ alọ ke baa bọọ jaa gba eko nẹ e lọọ dichaaji. Anu nẹ alọ ke wa ọlẹ a. Eko num ga ujigawa a, eko ọma, ọyinẹm ee, ọnyakwu alọ duudu o yọ ujigawa. Ọda doodu i gaa kwu ọọ lẹ alọ nẹ alọ i le gẹn, anu num kọọlu unu a. anu noo ka amiyọ ga. Anu num nyọ a. anu nook e la ode, ode ku odre ẹyẹẹyi ẹyẹẹyi gam, anoo ke jum ta umoto, nẹ alọ ke wa ọlẹ a. Odre a, alọ gaa le ọọ yẹẹ a, ng ga ọlẹ a, ng ke lẹ ọwọicho ta ahinya. Ẹga num yẹ yẹ ipu ẹchẹ nya a yọ bọọ a. Ng kaa ke ta ọwọicho ahinya ẹgẹẹ nẹ ọwọicho je ẹga gam num ke yẹ, yẹ, yẹ kpẹẹm a. Ng keg a ọlẹ ẹbọ a, ng ke lẹ ahinya ta ọwọicho kum ka o ke wẹ ahinya. Ẹga num yẹ kwẹji ipu ẹchẹ kum a yọ bọọ a.